Iirimaal om <hesitation> häste nigu levinüq justkui sääne traditsioonilinõ talopidämine, eriti lambidõpidämine. Ja säält om perika kuulsa iiri viski, ja ku tuud panõt kohvi sisse, sis tuud kutsutas iiri kohvis.